Rupa-rupanna oring sibawa pamuttu engka yaseng oring beccuq sibawa oring loppo jaji ere oring beccuq ede biasa ifake mannasu wae mannasu indomie sibawa mannasu telloq atau mannasu wae jaji ko bangsana oring loppo biasa engkatu acara ku bangsana loq ifake jaji biasa tauwede nafake mannasu nanre mega-mega nanasu sedangkan wajang wajangngede nafake tauwe mabbette mabbette manuq ga mabbette telloq ga ato mabbette bale jaji mega rupa-rupanna oring beccuq e sibawa pamuttude